والله ألف ألف ألف مبروك وإن شاء الله كل شيء تمام وشخبار العرس وإن شاء الله هاي يكون رفيق العمر وتعيشون بهناء وصحة وسعادة والله يبارك لكم يا رب ووايد شي حليو